Oroma di mi ma mogh oroma di ode ami idi ode ami uroma ghan imi ode ami uroma imi mo ema ka leh ema ka leh mo sereghian aghi otu iitugha uroma imi mo iduon na odi bo iduon sien ma na iyaar ma na ra ki odighi ma bile ghan adighi amaar aphoghan ku agbi nun oghi odighi ka kiil ghan bin aki adighi poghan ogbi ghi me mi adighi iduon mo ki nighe naan imi ma mi dighi mo kenighe ni mo mi adighi iduon mo ke nigheni mo ku ma gbinun oghi odighi ku mem mo opo pho iimo pho ipe ode ami uromo ghiom gha bo imi ku mi duon pho odi ulo boni nyi dipho abiri pho mi esighe ni iduo pho bin pa pho mi ameraan isuon mi odi bo iduon sien mi ra tete yoghan mi alegheri idi mi odi mi alegheri mo mi onyiyor b/kos ipe mu roma bo imi ku edi mia sighe bo odimom abiri pho ami nyidipho ia ka rodon mi ra kelamiaani bo abirini pho ke si iyaan ami <hesitation>